علشان توفر فلوسك ممكن إنك تتوقف إنك تشتري الأشياء التافة إللي ما إلها فايدة، بإمكانك كمان إنك إذا شي ما محتاجه تبيعه وتاخذ فلوسه وتوفرها، كمان بإمكانك إنك <hesitation> تسوي <hesitation> جمعية تدخل في جمعية مع أصحابك مثلا.